De nak ka berru kara ka blle lile gon ka na xnaꞌ diikaꞌ naꞌ bewaꞌ kamma kamma loei es ka wei ka rrulan dii kato bx̱ikan kan netoꞌ ka loi naꞌ ka wi.